Ọsọm wu ugom ikpọkpọng ire ọsọm ngẹ wa akakẹ ọsọm ọsọm nwẹ ukana nini ga ẹdudu ga edudu ukana nini ga ẹkpọ ga ẹkpọ ukana ni ga ẹgbẹ ọvẹn ma jẹng ema ni ga ọbọk ere ukana nini, ayẹnẹ uto utu ẹnẹnẹp ma agọnọ ọsọm wa uto ọdɨm utu maagọnọ ọsọm wu uto ẹnẹnẹp wu uto utu ọbazi ọsọm wọ ọsọm ura uto mọ ogbogboi, nne jinang ma nwa nkana ni asom egbe nne ga isse ami isse yẹ edana etuk sam nkana ni asom ga ẹkpọ ga ẹkpọ etoni ma ọsọm wa uru uma ussẹ nkpi mo ga ẹdudu nyi mọ ukpuga ma anẹba ma anerom ẹdudu ngom nre nri ndana ọvẹn, nkana ni asom, ma asom akana nini eto egbe nto gbaga-gbaga nto ukpagi yi nma ẹdudu ma jẹng nto yi nwa ọsọm ufu yi nma ma ngonọ ma mo uso ngono ukana ni ọsọm ufu yi nma ma ngonọ ma mo uso ngọnọ ukana ni ọsọm nwẹ wa akake ọsọm ayene mọ ma agọnọ are wa ọsom ọbazi ayẹne ọsọm wa unenep ma agọnọ arẹ uto utu ọbazi, akake utu yẹ ọsọm uto ọsọm nre unenep dẹnẹnẹdẹnẹnẹ uru ujak ni ogbogbozi ọbazi. And wa ọvẹn ye ọbazi Ina udod urẹ ọsọm uru ujak ọsọk utọ ni ogbogboi unyi ni ukpuga ga ẹgbẹ ukpuga ẹma ni ere ọvẹn yẹ nsang ngomo ukpuga nna ukana ni mi nmi nzama ga utu eyeng ọzẹng am jẹ ẹgbẹghẹ ejara ẹgbẹ-ghẹ yi nto ukpuga mi nna ọnẹnẹ yẹ una unyi ni ga utu eyeng ọzẹng je ukana nini dẹnẹnẹ-dẹnẹnẹ ọbazi ina mẹ ẹnung mọ ẹdudu ẹjara ẹdudu yu uda ukpuga jẹ ugọmọ uru ukana ni ọbazi ina mẹ ẹfẹ mọ ọbọk ma nam nkana ni asọm o ẹdudu ẹjare ẹdudu yi nwa, ge ẹdudu ẹjarẹ ẹdudu yẹ nsẹ nkana ni asọm dẹnẹnẹ, yet wọ onurom gwo ukana nini uta ni nkana mọ cham.